Kumɗe ka ngo kili go ilgwe ka̱ para a̱ a̱ kusti go yekɗeilgwe para yenti go yekɗe. Yenti pa̱t gwas wo nitgwi, ma̱n ngipti gaa ka, ta̱ kop mani sa. Ɗena̱n kena̱n, kume ma̱n kopti mani ka̱ɗe tiwo to a ɗakka̱ magoa ta zaki so. Te kiɓi ka aka̱ po kuusi aka̱ yeni. Kume ka̱ hwit ɗe ta̱s pa̱lik wul go ta̱ pa̱lik a. Kumɗe hal ma̱n pa̱lti ka̱n, pa̱li a pa̱li wi zaki a zaki wi. Kumɗe hal ka̱ yeni wo kili go ma̱n wudáli wu ka̱wu to kili da̱nti ka̱n, cicina na̱ ngot gwasi. Aka̱ ngoti, ka̱ɓa ngot mawu ma wu aka̱ kop tantu gwe ɗe mbum mani ta̱k nge wu. Kiwo kina̱ gaa gwa ka̱ botla̱li wi ka̱ yeni i ma̱n kopti mani ke ti so. Ma̱n pa̱t <hesitation> pa̱la̱n ke ti so a̱ a̱, ma̱n nda̱li gaa ka̱ɗe ti so. Ka̱ ga̱ɓe wu go ninge ta tlinya a ta̱ pa̱lik ilgwe ka̱ lami wu, to go kili da̱nti ka̱n. Ka̱ bincika gwisi ko ka̱ botla̱l gwisi wu go, aka̱ saka palti teka, aka̱ mbi ma̱jwe ni jaa malti wu. Ɓohwe ami wo a lam wance, kana yenti go nika̱n wa gwas ni gwi, tiwo ma̱n nali gaa ke tiya, yekde wa gwas ye. To kap sa hwiki, a a wance ka̱ ga̱ɓet wu go ba̱ta kulak so, kumɗe ka̱ lami ɗe ta̱s pa̱lik wul mago ba̱ta lamit pa̱lti so. Ma̱n nda̱li gaa ka̱ti, to ka̱li ka aka̱ saka palti teka a ɓo goɗe ko damago kiwo kawai ta̱ nikma mbokti an sabona̱ ta̱k pa̱la̱n habti. Ama kume ka̱ mal ma̱jwe ni jaamalki wu wance ka̱go hwa kili ka̱n, hwiti ta pa̱li ki, hwit ɗe ta̱s zaki ta zaki. Kumɗe ka̱ kumi mal ma̱jwe ni jaa malti go to go kili gwa ka̱n ko kuma go kili ga̱ haɓi ka̱n. Ba̱k ngo kili gwe kawai ka yen mbbuni cina gwel aka̱ wule ga̱n go aiga̱n go ta̱ mbuni ha̱n ta habti ta̱n da̱n tare, a a zili ka̱n ko kuma duni siwo aa ma̱n wulti shin ka̱n a a yekke. To go kap <hesitation> a zit an so. Ama ilgwe ɗe pa̱l kamata mani go yekɗe, pa̱li a pa̱li wu, zaki, a zaki wi. Kume hal ta̱ koɓit gu, a a ma̱n kopti mani ka̱ sowu, to go kili gwe ɗe pa ka habti wu ka̱n. Ka̱ kum hwa ga̱ɓa mal yil keni ka̱ kum hwa ga̱ɓa malti, ka̱ kum hwa ga̱ɓa mal mas ma̱lgwe ɗe wo yisti wu. Tikɗe asali kili gwe ɗe ka habti wu. Lokaci gon wo ma̱ ɓa ngo kili ko mbala̱n ba ngo mil motli go aka̱ duba wai ko ziili ka̱n, amo <hesitation> ziili kili ka̱na lami ko kuma ami duni ka̱n. A lami ta mbi ziili kili ta̱ mil jina̱n ni ziili. to go ni nu so a̱a̱, yis mbatl gwas pa, hwa mbatl ka̱ niɗɗa̱. Gon wo ta̱ zwila̱n, ta̱ mbuni ama se ka̱ te ka̱ da̱nti aka̱ yeni wo, ka yeni wo kap ilgwe ɗe pa wo ka̱ na̱ma za̱n mbatl dani bani nso. To ta̱ nya ziini an, ta̱ nya kiyaye ta̱ na̱kgwisi pi paruwa. Ama ta̱n ta̱n botla̱li ie. Kumɗe hal ka̱ botla̱li yek ka̱ yis wa gwas wu, to kaga apa ka̱ ngo lugwema̱jwe ɗe pa sa moki wu, ma̱jwe a pa̱liki habti wu. To kaga yekɗe hwa tantu gwe ɗe pa̱l kamata ta̱ ma̱n ta̱ ma̱n ngot kili koɓi wu. Ta̱ nya ziini an.